Ãã íkuleehe waḃaya éñatifa, neḃaya éɭeɭe, neḃaya muriãriã, neḃaya muźuźũ, neḃaya erosu, neḃaya éṗis, neḃaya éhululu. . Íkuloruhe muḃay eṗerere, nuḃay nátipo, múñatiṗo, numuḃay muu- muririã, muḃamuźuźũ, numuḃamuṗerere, muḃamuṗerere.